Gne piso, indreo moa da tia mifampipetapetaky mifampileladelatry igny, fa gne gne pisonay io zany iay niteza piso za iay tamin'ny herintaogny da mifankalaigny e endriny izy ame zanany io, da gaga an-tegna anefa indreo samy raiky avao, mifagniagny ka mifandramatry da gaga iaho.